المكان اللي زرتو وفاق توقعاتي هو ال <hesitation> تونس العاصمة حقيقة ما كنتش متصور هكايا، على خاطرني على خاطرها تجمع بين برشا حاجات، على التراث والحداثة، خاطري مشيت للمدينة العتيقة، تحتوي على برشا معالم تاريخية جامع الزيتونة حاجة فوق الخيال والأسوق الذايقة متاحة وهكا وكيف كيف الكورنيش وهذاكا السيدي بورسعيد زادة الريحة المنينة.